Nimendaga gwikaria na andu wega ta andu aria makoragwa mai biasharari. Nimendaga gwikira na mundu wendagia kindu giake wega ataririnyaga mundu aria wingi akava mundu kindu gitai gikunyu rimwe ki amwe mosaga ta riu wakorwa ni sukari akamenderia atai nginyu akorwo ni mucere atai mukunyu agacoka akenderia wing iwi makinyu vau ni mapendeleo matai mega nimendaga mundu uria wikaga andu ungaire twakinya mienari ino thiesaga kanithari nimendaga mundu uria urataga ushuunda wake ukathikirirwa ni andu makavonoka amwe makeenda wira ucio aruta thiini wa ngoro yake nimendaga mundu tu cio nimendaga maranjia uria uvunjagia kiugo gikavota kwigua ni andu wega makavota kuvonoka. Warwarokwa ni uyu wingi tugakorwa twi kindu kimwe tugekara vamwe tugatethania. Nimendaga andu aria marutaga wira thiini wa wira wa njara ciao tondu cuira usio wa njara ciao niutethagia mundu andu nimatige kwendaga gweterera ati wira wa njara wira wa kuandikwa wakwandikwa mundu wakworwa ndorona vandu ungetunyeta vandu va kwandikwa ndugi. <hesitation> Tonyerera mugondari na niugutetheka nimendaga mundu uria urutaga wira na njara ciake nondu wina kindu giaku na uria wingii ina kindu giake mandu uria ungekorwa ina thina nwa tumutetheririe akagia na kindu nake uria wingi wina kio tukavirira muthiini uria utai na kindutugatethania mundu na uria wingi, tondu ururu na mundu gutinda ekarete nthiiutererete igauka uguo ta ta manage manage riu mationekaga. Urute wira na njaraciaku wee. Urote kwona kindu kiria gingi gutethia.